Arasa mokoipa pañandepo irundi, kua arasa pe yande yayemo mandua yaja vaera tupau esa jokua tupau pe jeta vae yayapota jare yameta yasoropai yandeyape jare kirei ñaneovati yambuaja vaera ikavi jokua vaerasi guasu